Ja tänään on yhdeksästoista päivä toukokuuta tuhatyhdeksänsataakuuskymmentäneljä ja olemme täälä, Kitteellä, Ki-, Kantosyrjän kylässä ja myö puhumme täälä vanhoist asioista Amal, Lintusen kanssa joka on syntyny yheksäntenä, helmikuuta tuhatkaheksansataakaheksankymmentäkaheksain, ja syntynyk Kitteen, Kiteellahen, kylässä.
ihan numerolla yksi vielä ensimmäinen ja ensimmäisellä numerolla vielä Kiteenlahdessa
ja olittekos te siellä Kiteenlahden kylässä sitten siihen asti kuin tänne Kantosyrjään
oltiin oltiin ihan sinne asti jo kuusi vuotta jo oltiin siellä miehenkin kanssa yhdessä ja sitten sitten tultiin nyt täällä neljäkymmentäseitsemän vuotta on oltu täällä
mutta ei se kaukana ole se Kiteenlahden kyläkään tästä
niin ei ihan kun täältä mennään tuosta Kiteenlahden kaupalta niin - ensimmäinen on ensin ja sitten on se yksityinen talo sitten ei sinne kirkolle päin mennessä olekaan taloja - ihan - ennen kuin se talo on se missä minä olen syntynyt ja kasvanut niin sitten siitä menin joko jonkunlaiseen taloon piiaksi eihän se nyt muuta kuusi -- karjaa oli kuusi oli aina lypsävää ja kuusi joutavaa ja ne piti sitten katsoa ja lypsää ja hoitaa ja kuusi vuotta siinä olin pellavasta - syksyiset ajat ja - liinaa loukutettiin ja näin ikään keväällä ken lannat vedätettiin pelloille ne piti käsin hajotella ei kukaan ei ollut silloin mitään konetta muuta kuin käsillä hajoteltiin jotta - tuota käsin paremmin nämä lehmänlannat muut nuo hevosen ja muut ne näet tuota hangoilla saihan ne vaan kun ne pantiin näet oljet pitkänä alaiseksi niin ne oli näet hangolla hyvin pahaa - ja ne sitten juhannukseen mennessä piti olla ne semmoiset työt tehty sitten heinää tehtiin käsiviikatteella niitettiin ei ollut ei mitään jotta pitkävarttaviikatettakaan kun nurmikoista vain ja semmoisista - ja kenellä oli isot hyvät nurmet niin niistä näet sitten taas käsiharavalla pitkällä varrella haravoitiin pois semmoista työtä tehtiin kesä ja sitten leikattiin taas kaikki ne viljat olipa heitä vaikka kuinka paljon niin sirpillä lyhteiksi tehtiin ja viisikolle ja kuhilaalle pantiin niin semmoisia tehtiin siihen aikaan ja vielähän se oli kappale meidän täällä Kantosyrjässä ollessakin se leikkuupeli meidänkin piti kävellä ihan tuolla Potoskan perukkaa myöten niin kun oli näet joukkoa paljon puoskia näet oli yhdeksän vaan nyt eihän niitä ole kuin seitsemän elossa kun kaksi sodassa kuoli niin ja sitten tuota kun ei itsellä ollut näet silloin vielä paljon raadetta kun tämä oli kaikki lehtona ja aho oli semmoisena lepikkona ja metsänä kun me tultiin tänne tuolta Suuren Matikkalan isännältä tämä maatilkku ostettiin mikä nyt tuossa on ja ja sitten ruvettiin vähän raivailemaan vuosi vuodelta ja onhan tätä nyt ollut tuota jotta sen verran jotta omituinen leipä on ollut syödä niin ja kiviä raivattu pelloilla ne oli näet nämä on niin kiviset nämä pellot niin jotta ja onhan niitä muuallakin kivisiä peltoja en - ja sen semmoista työtä vain tehtiin raposteltiin vanhaan aikaan sitten syksyiset ajat kun sitä käsityötä siivottiin sitten aina tuota siellä vaikka minkälaisia meininkiä pidettiin syötiin juotiin yöt siellä riihessä näet aina ja vieläpä erään kerran vielä pidettiin yötsit ja tanssit jotta huviksi näet nuoret sitten tekivät semmoisen - niin kai työ olipa hän vaikka minkälaista niin se piti käsin tehdä
no puoskia oli silloin vanhaan aikaan perheessä oli
oli oli puoskia oli kaikissa paikoin onhan näitä nytkin
no minkälainen se teidän syntymäpaikka oli
no se on se on se on jo on on jonkunlainen paikka siitä on nyt jo meidän isä ja sen isä ja äiti oli ollut meidän isäkin kuoli yhdeksännellä kymmenellä ja sitten tuota me oltiin ja nyt on jo siitä lähtien isän pojat hävisi ja kuolivat ja me meitä nyt on vielä kaksi elossa kun näitä mitä tyttöjä ja pojat kuoli aikaisin ja nyt on pojan pojat ja kohta joutuu poikien pojat jo raatamaan ja ovat niin se on se on tavallinen paikka heillä oli salopalstaakin salolla paljon ja vaan meidän se ukko näet vanhan - kansan aikuinen oli semmoinen - minäkin näet kävin pian kun kansakoulun ja olinpa näet jokseenkin parhaimpia oppilaita niin kymmenen oli tuota - kymppejä oli kuusi kun pääsin todistuksen kanssa pois no sitten näet olisi vieraat ihmiset kolme opettajaa kävi kolmen pitäjän opettajat jotka kävi yrittelemässä minua näet menemään muuhun oppiin ukko ei laskenut mihinkään se oli semmoinen vain omapäisensä tura kävi työntämään ja sanomaan vain jotta kun on on semmoinen niin menehän tuonne koivikoille karjaopistoon niin sinne niin veljet ei sinne laskenut sanoivat jotta tuota jos ei karjaa osaa käydä katsomaan ilman mitäkään niin ei laskenut sitten Kuopioon laulujuhlille olisi vienyt ne kun - laulukuorossa yhä olin näet ennempänä kaikessa niin ei laskenut sinnekään ei piti olla vain kodissa kunne tuota sitten lähdin palvelukseen kansakoulussa ollessa jo opettajien kanssa olin näet laulukuorossa laulu kerran menin - kouluun niin se oli ensimmäisellä ihan lukukaudella kymmenen ja siitä se oli sinne asti kunne pääsin pois niin kirkko on aina kaikunut yksi isäntä tuolta toi sanan jotta kirkko kaikui kun on minä näet ennen laulanut eihän eihän minä ollutkaan sopraanolaulaja minä olinkin vain altto laulaja yksinäni olin aina altossa niin sen minä olen koulua käynyt kansakoulun sain käyneeksi muuta en ja rippikoulun niin
no se oli se työ vain sitten jotta piti tehdä
se oli vaan se ihan se jokapäiväinen työ jota tehdä ihan ihan kesästä talveen huntata karjassa talvella ja samahan se oli kesälläkin vaan ne kun oli metsässä muuta kuin illoin aamuun vaan sitten muuta työtä sitä kaikkea mitä talosta löytyy niin
mikäs se oli ensimmäinen työ mihin pienet tytöt pantiin silloin
niin
mikä semmoinen ensimmäinen työ oli
no ne ne oli niitä semmoisia kodissa ollessa näet semmoisia vanhat rukit semmoiset niillä opetella kehräämään joko lankaa tai rihmaa kun näet pellavasta kasvatettiin niin julmasti ennenkin jotta - ja liinaa hamppua sitä sitten ja sitten sitä - semmoista neuletta niin kuin sukan ja kintaan ja niin kinnasta neuloisin vielä nytkin neulalla vaikka minkä verran kun olisi vain tuota vaan kun nykyään ei enää viedään kaikki - työt tehtaaseen vain ja langat ja kaikki teetetään siellä eihän mitään nyt enää käsillä tarvitse tehdä kaikkea tavallista sitä ennen aikuista työtä niin vielä osaisin tehdä vielä olisi taju semmoinen jotta tehdä lankaa tai rihmaa vaan ei ole mitään ei niitä töitä ole mitään
no sitä pellavaa silloin viljeltiin paljon
pellavaa viljeltiin paljon ihan ihmeen paljon ei silloin kukaan paljon sitä ostovaatetta pitänyt se oli kaikki omaa tekoa villat kehrättiin ja kartattiin kodissa ja niistä kudottiin sitten aitovillaista sarkaa miehille niin ja se sitten minkälaiset lie ollut ne tamppikomennot en minä niitä - konsaan nähnyt vaan sinne vietiin ja se siellä tuli sitten hyvin sileäksi ja semmoiseksi niin minä tämmöinen ruta en ole tänä aamuna en vielä pessyt silmiä enkä meni tuolla elukoiden kanssa eikä mitään niitä semmoista se oli vain se yksinkertaista
no kuulkaa jos me puhumme sen pellavatyön ihan tarkkaan siinähän oli paljon työtä
paljon paljon siinä oli paljon ensistään nyhdettiin ja sitten semmoinen ruohkalauta oli lauta jossa ne näet otettiin siemenet pois toiseksi vuotta niin ja ne kuivailtiin ja ja sitten survottiin - jotta siemenet lähti pois siinä oli jo ensimmäinen työ ihan jotta kun ne seulomalla pantiin ja siemenet ja tuulettamalla sitten toinen työ oli kun ruvettiin niitä näet niitä rankoja ne ensin pantiin järveen likoamaan ne kolme viikkoa pidettiin siellä sieltä otettiin pois sitten joku viikko - haudutettiin ja pehmitettiin läjässä ja sitten pantiin ne otettiin ja kannettiin sileälle pellolle ja hajotettiin ja ne siinä rotkotti pari kolme viikkoa -- ja minkälainen oli ilma sattui aina olemaan jotta ensin sade huuhteli ja sattui ja sitten kuiva kuivan keli aikaa otettiin päiväpaisteen jäljeltä pois niin sittenhän ne kun taas pidettiin lapoillaan pitkän aikaa seinivierillä ja sitten kun joutui riihet ja muuta - joutui semmoinen aika syksy joutavampi aika niin sitten ruvettiin niitä pantiin riihen parsille ja kuivattiin ja sieltä sitten ne loukutettiin ne riihessä lämmitettiin ja sitten pellavaa loukuttamaan yöt ei päivällä ei kun yöllä ensin loukutettiin ne jäi vähän semmoiseksi karkeaksi sitten lipsuttiin oli - se - lipsu oli vähän pienempi vielähän niitä on nytkin - kenellä on niitä sillä sitten lipsuttiin ja sitten oli piti tehdä semmoinen iso - kun kuontalo vastoja pantiin ja sitten verkko siihen vastojen päälle käärittiin kenellä oli vanhoja olihan niitä siihen aikaan jokaisella kun jokainen pyysi kalaa ja kodissa kudottiin verkot ja muuta ne pantiin siihen vastojen päälle ja sitten siinä hakattiin semmoisella se oli vielä vidin nimeltään se jolla siinä hakattiin viimeiset päistäreet pois ja sitten harjattiin ja pantiin kuontaloille ne tappurat ja ne mitä oli ja sitten ne pääomat letille ja sitten niitä pääsi vasta kehräämään siinä oli moninkertainen työ siinä pellavan ja liinan - teennissä ja siivuussa voi hyvä ihme niin ja ne kai oli ne ne työt tehtävä pimeän aikaan yön seutuna tulinäöllä päivät meni sitten muissa -- hommissa näet no kun ne ne syksyllä näet myöhäisellä syksyllä niitä töitä tehtiin niin kun oli kai muut kesätyöt tehty perunat ja kai nostettu sitten vasta - päästiin niihin pellaviin käsiksi ja muihin niihin liinoihin ja kaikkiin talvella sitten kehrättiin pitkät talvet jurrutettiin niin jotta silloin ei viety ehkiedes mihinkään tehtaaseen eikä koneeseen kun ei ollut niitäkään vielä ainakaan minun nyt johan näitä on ollut pitkän aikaa niin minä muistan kun meitäkin kodissa oli näet meitä oli kolme tyttöä ja äiti ja minukka ja täti ja vaikka mitä niin mitä -- samahan se oli siellä palveluspaikassa niin semmoisia vain oli kodissa tehtiin lapaset kintaat kaikki joko kokalla neulottiin kinnasta tai neulalla minä en kokalla tehnyt yhtään neulalla neuloin sen verran jotta olisi minulla lopusta iäkseni ollut ja meidän koko miesjoukolle piti - sen verran kyläänkin piti tehdä näet niin semmoista se oli se vanhan kansan aikuinen työ
no se oli naisten työ se pellavatyö
naisten ihan naisen niin jos ei kuka noin ikään kun pantiin isot isot riihet pellavasta tai tai ja liinaa täyteen niin sitten jos ketä noin nuoria miehiä sinne tahtoi pyytää kun sitä sitten talkoolla tehtiin missä enemmän oli vähemmän kun oli niin sitten naiset koetteli tehdä sen - yksikseen ilman - mitäkään siinä oli moninkertainen työ kunnes siitä oli paeta päällä ja pöksyt jalassa niin ne kun sai kehrätyn talvella sitten ei kun keitettiin tuhkavedessä tuhkaa pantiin näet - mukaan sen verran ja sitten huuhdeltiin ja kuivattiin ja sitten ei kun kankaan kudontaa pääomista loimea tappuroista rohtimista kudetta kaikki myskeet on saanut pitää vaan onkin kädet niin kipeät jotta kun en kärsisi mitään tehdä onhan siinä mitä vain en minä sitä sano jotta minä onhan siellä kuinka moni muut ihmiset tehnyt muutkin niitä en minä sitä sano kaikkihan ne tuo sen minkä minäkin olen kyennyt niin sen tiedän hyvin minkälaista on se työnteko
kun me silloin äsken puhuimme niistä pellavan loukutuksesta niin siellä kuumassa riihessäkö niitä loukutettiin
kuumassa kuumassa -- niitä lämmitettiin kaksi kolme kertaa vähän ensin vähemmän jotta ne ei hyvin rumin näet kuivanneet ja sitten silloin kun loukutuksen edellä silloin päivällä niin sitten vähän enemmän ja ne kuivui ja sitten yöllä mentiin loukuttamaan ja saihan niitä loukuttaa kun ei yöllä tullut loukutettua päivälläkin niin toiset ihmiset tekivät toisia töitä ja toiset oli siellä pellavaksen loukutuksessa ja liina sitä näet hamppuakin kasvatettiin niin jotta niistä kenellä oli nuotat itse tehtiin rihma ja - tuota ne nuottaverkot niin kun meidänkin isällä oli näet ihan miten pitkään jo lie ollut ennen minua nuotta niin se joka vuosi tehtiin ne hamput - verkkorihmoiksi kehrättiin ja sitten kodissa ja sitten kerrottiin ja ei kun verkkoa tekemään ja samahan se oli pellavankin pääomista tehtiin näet hienoa vaan ne yksinkertaisena kudottiin verkoksi vaan se piti olla sitten niin julman hienoa ja hyvää niin niin jotta ihme niin semmoisia töitä sitä talvella tehtiin että kun kehrättiin ja kudottiin niitä verkkoja ja kankaita ja kolmenlaista kangasta se oli vielä palttinaa kostoja ja piikkoja oli ne kankaat joita sitten niistä rostoimmista rihmoista tehtiin palttinaa tehtiin kyllä pellavasta -- hampusta tehtiin - siitä niin sitä - kostovaatetta ja piikkoja ja niitä sen semmoisia sitä kasvatettiin sitten ihan jären siitä sitten tehtiin näet ihmisille niistä kankaista miehille miehille pöksyä karkeata pöksyä niin ja naisillekin palttinaista paitaa ja lakanaa ja vaikka mitä ne kun oli kaikki ennen piti olla näet omaa tekoa nyt ei tehdä mitään talvisaikaan maataan niin
mistäs miesten miesten paidat tehtiin
niistä siitä - pellavapalttinasta pellavasta kasvatettiin näet niin kaikki ne pääomat sitten mitä jäi näet niiltä kun lipsuttiin ja vidottiin ja harjattiin niin niistä mitä jäi näet niin ne sitten kehrättiin hyvin hienoksi ja ja ne hipiä rohtimet hyvin hienoksi kehrättiin ja niistä sitten näet palttinaa kudottiin ne tehtiin siitä ja sitten jos puodista nyt kuka otti noin kun - olihan sitä jo siihen aikaan puodeissakin pyhäpaidoiksi ja palttinaa tai mitä semmoista mukavaa tyykiä niin niistä sitten kanssa vaan parhaastaan sitä kotitekopaitaa vain oli muuta kuin jos pyhäksi sitä puodista otettiin joku paita niin niin kotitekoa oli paidat ja pöksyt aluspöksyt ihan jären ainakin minkä minä käsitän ja meidän tuota - meidän seutuvilla niissä missä minä nyt olin palveluksessa ja siinä pihassa kodissa niin semmoisia töitä sitä tehtiin talvet miehet kutoi verkkoja -- kalaa pyytää naiset kehräsi rihmoja verkkorihmaa mitä oli semmoista niin sitä ostettiinhan sitä puodistakin sitä oli silloin - näkyykö sitä oliko se isäntä liikkeellä siinä
oli siellä sisällä ja minä kävin siellä
mm niin en minä kun en muistanut minä olisin sanonut jotta nyt on ukko siinä numero neljä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
huoneessa numero neljä
niin huoneessa numero neljä
onkos täällä suuri sairaala täällä Kiteellä
eihän tuossa taida neljä heitä vai viisi huonetta niitä joissa on niitä sairaaloita sairaita toisinaan niin täynnä on jotta sinne kolintoorikäytävällä pitää olla sänkyjä näet niin niin ei tähän minä en osaa sanoa tokko sitä kahtakaankymmentä - sairasta sopii siinä on kaikki yhdessä toisessa päässä on synnytyslaitos ja ne ja toisessa päässä sitten on se sairaspuoli
onkos teidän isäntä ennen ollut sairas
oli oli oli usein on ollut niin jo kaksi kertaa on ollut muinakin talvina sairaalassa ennemminkin menneenä talvena menneenä talvena yhden vai kaksi kertaa ja nyt tänä talvena oli yhden kerran ja nyt tapautui tässä toisen kerran niin silloin ei ollut lääkäri ottanut sairaalaan oli sanonut nyt sairaala on niin täysi jotta ei sovi niin se tuli pois ja nyt viime viikolla vietiin niin oikein minua pakottaa vähän nyt tuo samainen tuo - sähköseikka niin kun tänne vielä näin pohjukkaan rupesivat ja panivat niitä tariffeja enemmän kuin tavallisesti toiset sähkön omistajat kun kävivät ottamassa ja silloin ruvettiin yhteen siihen me olisi ruvettu vai ei päästy sitten tuli ne tariffit täyteen niin ne ei ottanut kun sanoivat jotta ei tule koko näistä meidän tiluksista kuin viisi tariffia nyt jo tuonnoisena talvena nämä nämä samat miehet tuli ja ei saatu niitä tariffeja täyteen ei millään niin se jatkui tänne asti niin panivat jo seitsemän ja kun ylimääräisiä piti ottaa näet kaksi vai ei sittenkään tullut siitä mitään ja nyt tänä talvena ei panneet kuin kuusi niin
no milloin tänne sähkön pitäisi tulla
no nyt kuuluisi - kuuluisi tulevan minä tuolla kylällä kun kävin niin siellä haastoivat jotta joko muka joutuisi jo elokuulla onhan ne tässä ei ole kuin nämä tienvarsitalot nämä on vain sähköittä niin tuo - tuo iso talo tuo rannalla tuo Mustalahden talo ja se tämän isännän talo ja tästä tuo seuraava talo ja tuolla mäellä on talo se ja nyt me niin nuo pienemmät mitkä on tuossa tienvarrella noita mökkitaloja semmoisia ne ei ruvennut ensinkään sanovat he joutuu mökiltä pois jos he - rupeavat niitä sähköjä ottamaan niin näitä nyt taitaa tulla tuolta kolme Mustalahti neljäs Kalle Kakkonen viides taa Timonen kuudes Ala-Kakkola seitsemäs meidän kahdeksas kahdeksan näitä tulisi nyt siihen niin kaikki muut jo kerkesi vauraammat talot ennemmin ottaa ja nuo neljä mökkitaloa ei ottaneet ensinkään
mutta kyllähän se vaivaton sitten on kun se on saatu se sähkö
no niinhän se olisi niin se on hyvä se olisi vaan meillä ei ole nyt oikein meidän pitäisi tuo navetta näet saada uusineeksi ukko oli sitä mieltä jotta kun hän vielä olisi terveenä ollut ja elänyt niin tänä kesänä olisi pitänyt uusia sinne ei osaa ei hevätäkään mihinkään kohti siellä ei ole missään kohti semmoista johon voisi sähkön panna niin mikä näet lie pantu kymmenen lamppua tulemaan mihin näihin pantaneen joka huoneeseen saa panna itsekseen lampun niin tähän tupaan on määrätty ja tässä olisi nähnyt yhdellä tavallaan ja noihin hökkeleihin sitten ja tuohon porstuaan otsalle ja kellariin tuonne ja niitä kuuluttiin lukeneen kaikki ja halkoliiteriin
no te olette tottunut tällä öljylampulla katselemaan sitten
tällä tällähän me - vieläpä sanoivat jotta saunaan asti minä sanoin sinne asti ei meillä viedä sähköjä mikä kuka elänee ja kylpenee niin viekää - öljykomennot tai kynttilä tai mitä
joko joko täällä Kiteellä koko teidän ajan on ollut öljylamppu
oli oli oli meidän kodissa ollessa niin ei ollut kuin semmoisia - pieniä kitupiikkejä ne oli läkkiset semmoiset vain ja sitten rupesi jotta jo tulemaan kun minä jo aloin jokseenkin aikuiseksi päästä niin näin ikään nämä semmoiset pienemmät tämmöisiä kattolamppuja niin vaan vielä minä olin jo vielä ihan jo jokseenkin iso kun ei kun semmoinen läkkinen lamppu oli kitupiikki ja ja päre päre oli tuossa otsapuussa oli semmoinen rauta ja siihen pistettiin päre palamaan ja sillä sitä piti nähdä silloin kun minä olin vielä pieni niin ja sitten ne kitupiikit ja mikä sitten kuka mitäkin laati kun öljyä oli kuitenkin niin pulloihin tehtiin läkistä semmoinen ja siihen torveen pantiin - syvän ja - semmoisia poltettiin kaikki ne oli ihan nyt ne tuntuu niin niin kaikki nämä uudelle ja moiselle jotta ei ei tuntuu jotta mitä suhkamista se oli siksi jotta näkihän se nyt toinen toisensa ja muuta jotta ei tuota anikka toiseensa kiinni tarttumaan kun tuli oli palamassa se oli vielä semmoinen - kun tuon - sokeriastian kokoinen läkki ja siinä sitten vain semmoinen ja siihen oli se se oli puodissa tehty ja puodista otettuja ne oli ne lamput ne oli semmoisia vain ja sitten niin se paloi se antoi semmoista ötikkää vielä sitten näet niin jotta se oli kun mikähän tervastikku palamassa vain sitten ruvettiin käyttämään noita semmoisia pienemmän sorttisia puodeissa oli noita katossa pidettäviä lamppuja ja kynttilöitä - kodissa tehtiin elukka kun tapettiin siitä otettiin näet ne talit ne sulatettiin taliksi ja sitten niistä tehtiin kynttilöitä joulunpyhiksi näet valettiin sen verran jotta sitten oli panna ikkunan pieliin ja - joulukuuseen ja vaikka mihin sitä kotitekoista kynttilää niin lampaita kun tapettiin niistä ne otettiin ne rasvat ja sulattiin näet taliksi ja samahan se oli lehmistä vaan niistä ei niin kun se ne raavaan rasva tuli semmoista keltaista niin se tuota ei ne kynttilät ollut hyvännäköisiä lampaan rasvasta tuli hyviä valkeaa
no kuulkaa - kertokaa miten ne tehtiin
no sitten näet tuota vettä vesi keitettiin ensin pantiin semmoiseen joko isoon tuoppiin litran tuoppiin tai mihin se keitetty vesi ja siihen se se tuota se tali siihen keitettyyn veteen ja sitä sitten aina lisättiin mikäli vaan sitten sinne tehtiin semmoisesta pumpulilangasta tai palttinarievusta pumpulipalttinasta hyvin hieno silmykän niin kuin nyt kynttilässä tavallaan on ja sitä näet kasteltiin sitten siinä vedessä - riputettiin tehtiinhän niitä paljonkin niitä kynttilöitä aina niin tuota sillä käytettiin siinä vesituopissa ja vietiin pihalle jäähtymään kun se näet - talvessa tuossa joulun seudussa vähän ja kun alkoi kylmä olla se vietiin pihalle tai mihin sinne porstuaan niin kun ennen oli porstuat nuo näet porstuaksi sanottiin niin porstuan seinänrakoon se niin monta kynttilän sydäntä pantiin siihen tikkuun miten iso oli se astia vaan eripäällään vain jotta ne ei tarttuneet toisiinsa kiinni ja se pää vietiin aina se tikku toinen tikku vietiin toinen tuotiin ja siinä vesituopissa kasteltiin ja se olisi vaikka kuinka paksuksi tullut se kynttilä kun olisi vain miten pitkään vain kehtasi ja miten paksuksi tehdä siinä varissa vedessä käytettiin ja talia vain siihen pantiin sulamaan vaan se hellallahan se siinä ja pidettiinkin eihän sitä helloja nyt ei ennen ollutkaan vaan niin kuin pankot oli ja - uunit näet ja ne niissä sitten niin ainakin niissä seutuvin missä minä kasvoin ja näin ja elin niin silleen ne tehtiin ne kynttilät toinen tikku vietiin sinne seinän rakoon pihalle toinen tuotiin ja tökättiin ja vietiin taas se sitten tuotiin jo toinen ja niitä poltettiin joulukuusessa ja vaikka vaikka mihin tarvitsi vain
onkos joulukuusi ollut jo koko teidän ajan täällä
on on joulukuusi oli jo ihan meidänkin minunkin kodissa ihan näet että niin siihen näet minkä mitään papereita ehdittiin ja tehtiin - ja pantiin ja tupposia ja niitä - omatekoisia kynttilöitä nyt ei ole niitäkään tarvinnut enää ei pitkiin aikoihin ja oljesta semmoisia viisikoita ja mitä tehtiin jouluksi näet sitten miksi suutareita ja ne oli vaikka mitä vielä nimeltä kolme jalkaa siihen tehtiin ja ne oli sitten niitä joulukoristeita semmoiset ja noita himmeleitä mattoon tai mitä kuka jo osasi siihen aikaan tehdä niin ne oli joulukoristeita oljesta oljet tehtiin semmoisiksi puikoiksi mitkä oli jotta ei ole litistyneet ne oli semmoiset korret kun ne oli vielä kokonaan kun näet riihessä puitiin niin ne mutkan alla tahtoi litistyä jäi niitä koviksikin ja - kokonaisiksi niin niin niistä sitten niitä laitettiin niitä koristeita niin semmoisia oli
no kuulkaa me emme sitä riihityötä vielä ole puhuneet että että miten
niin ei no ne - lyhteet näet niitä kesän aikaanhan ne suurimmissa taloissa koetteli niitä puidakin jo kun vain rupesi pian saamaan niin lyhteet pantiin näet ylös parsille olihan ne parret niin ylhäällä ainakin kuin tuo matto nyt tässä meidän tuvassa ja niitä oli näet kolme neljäkymmentä partta siellä hirsien päällä ja - matto oli riihessä ja katto ja sitten lyhteet sinne latjattiin ja se kun tuli riihi täyteen niin ei muuta kuin käytiin riihtä lämmittämään ja se kolmena päivänä lämmitettiin ja sitten käytiin puimaan lyhteet latjattiin kun oli kenellä iso riihi jotta sopi monta laveria niin lavereille ja sitten kaksi kolme laveria ja sitten olihan niitä puimamiehiäkin kolme ja neljä ja - minkä minkä verran oli missäkin talossa rahvasta niin ja sitten puitiin niitä näet rukiista hyvinhän se lähti hyvästi vaan ohrat oli niin pahaa puida niin jotta niitä piti monikertaan näet sitten kun sai jo oljistaan pois niin sitten kun niitä käytiin näet se oli vielä jyväämistä ne jyvättiin sitten se aina se luudalla lakaista enimmät pehkut pois ja sitten aina puimaan sitten puimaan kun tuota oli se aina se luutatyön tehnyt vaan jäihän niihin vihnettä sen tähden vielä aina ihan vaan puhtaampia ne sen tähden tulivat vihneistä kuin nyt koneilla puidessa kun niitä niin julman paljon mutkalla näet pieksettiin kaurasta ja rukiista lähti ihan tavallisuuden mukaan vain ohrista tähkät särkyhän ne hyvin väleen vaan niihin jäi se pitkä vihne ja ne sinne rikkoi sekaan sotkeutuvat sitten sen tähden niitä piti niin julman paljon puida isot riihet kenellä oli niihin näet tuli viisi kuusi lattiaa piti sitten näet sitä aina puida yön aikaan ja päiväänhän se meni aina ennen kuin ne sai ihan puhtaaksi näet niin
no siinä lattialla puitiin
lattialla riihen lattialla kenellä oli puulattia kenellä muu savilattia tai - niin jos vaikka kivestä niin siinä oli sitten se savi päällä vielä jotta se oli vähän sileämpää lattialla ja mutkat heilui sitten niin siinä varsi oli - pitempi ja sitten se teräpuoli oli lyhyempi jolla näet peitettiin yli olkansa se piti vielä yli olan näet niin voi voi kun muistelee niitä aikoja niin ihan näet niin
miten monta puimamiestä siellä tarvittiin
- siihen niin monta kuin miten iso oli riihi niin jos neljä viisi laveria tuli niin piti olla neljä viisi henkeä tuota vaan pienemmässä riihessä eihän sitä tarvinnut jos kolme neljä oli vain aina ja ja se kun ei ollut missä rahvaita niin täytyi puida vaikka kahdellakin hengellä niin vaan missä oli rahvasta enempi niin ne se yöllä yhden aikaan lähdettiin riiheen puimaan niin ja yön pimeään päivään mennessä piti olla
no kuulkaa minkä tähden sinne riihelle niin varhain mentiin
no en minä tiedä mikä lie ollut varhain se jotta se yön aikana piti saada se riihi -- tehdyksi niin se oli kello yksi tai kaksi viimeistään kun sitä mentiin riiheen ja semmoinen spiikkilamppu vietiin joka joita oli ne lamput ne vietiin uunin laidalle sinne palamaan ja sen aikaa aina lamppua pidettiin jossakin nurkassa kun aina lyhdettä pudotettiin parsilta jotta se ei sammunut eikä taas käynyt niihin lyhteisiin jotta syttyi tuleen niin semmoisia meininkejä sitten kun - päästiin puimaan rupeamaan sitten lamppu pantiin taas siihen uunin laidalle jotta se siinä paloi paikoillaan ja siellä näki sitten vähän näet siihen vielä mennessä piti olla kun oli useampi henki niin päivään mennessä piti olla jo sitten silppukoneet oli semmoiset käsillä väännettävät isokiijuiset - näet - niin silputtiin jo piti jäljestä toisia tehdä kun toiset niitä viimeisiä meininkejä riihessä teki niin jotta ei jäänyt kuin se jyvääminen ohriin ja muihin rukiisiin niin ruista pitäähän sitä näet niitä rikkoja enimpiä ottaa pois sitten käsin viskattiin - nurkkaan iso läjä tehtiin ja siitä ei kun kuka mies rupesi milloinkin tuota viskaamaan yli riihen sinne se yhteen nurkkaan seinämien väliin läjä tehtiin
miten ne viskattiin
kädellä vain noin ikään läjästä otettiin ja viskattiin - niin rojautettiin vielä mekin menneeseen kesään asti tuolla riihessä rukiit kai puitiin ja viskattiin
no se vilja puhdistui siinä sitten
- vilja puhdistui niistä lähti roskat pois muuta kuin sitten myllyssä vielä niitä viimeisiä pölyjä näet puhdistettiin niin ruumenet jäi eri läjään keskelle lattiaa ja jyvät menivät rapisivat seinämiä myöten ihan ympäri riihen niin kun käsin viskattiin jos ei sekin meidän talon pappa mikä missä minä olin sen kuusi vuotta niin hän itsehän se viskasi ei se antanutkaan muiden viskatakaan jos se ei lie monta kouraa heittänyt niin sitten ei lie ollut mm aina kunhan neljin viisin kuusin säkein tuli ahdoksesta jyvää ja milloin minkin verran oli vain siellä sitä kuivaamista niin siinä oli monta kouraa sai aina heittääkin ja kaksi ahdosta ihan joka viikko puitiin niin niitä koeteltiin jo syksyllä puida ennen ennen talven tuloakaan vaan kun isoja raateita näet oli metsässä semmoisia palohuhtia no niitä ei saanut pois ennen kuin talvella kun ne sinne kekoon sitten pantiin sinne metsään näet niin vaan pihapelloissa mitä kasvoi niin ne jo puitiin silloin syksyllä ennen pellavia ja liinojen - loukuttelemista niin
ja kolme päivää sitä sitten lämmitettiin
-- riihtäkö ei lämmitetty kuin yhden kerran päivään vaan kolmena päivänä kolmelta päivältä se sitten jo sitten se oli jo kuiva kaksi - kertaa ja sitten kolmas kerta niin sitten puitiin sitten yöllä mentiin jo puimaan vaikka ne kedossa olivat ja jos kenellä oli latokin niin olihan ne eihän ne siihen aikaan latoja ollut missään metsissä varsinkaan eikä vähän pihoissakin joihin ne syksyllä koottiin näet kun viisikoilta ja kuhilailta niin semmoista se oli semmoista se oli vain jahmamista vaan siinä ne meni vain ne työt kuitenkin ihan sitä tehden ei sitä ei pilaantunutta paljon saanut kukaan ei ne joutanut pilaantumaan ne koeteltiin siksi sillä ajalla hyvällä ajalla panna kekoonkin jotta ne ei keossakaan sitten pilaantunut eikä mitään isot ilmattomat näet ruhilaat oli ne keot ruiskeot - ne toukokeot eihän ne niin ollut isoja kaura ja ohrakeot vaan ja minkälainen oli kasvu jos oli oikein hyvä pitkä kasvu näet vaikka millä niin niin se oli semmoista
no siellä tuli hyvä vilja tuli siellä riihessä
se oli hyvä sitten se - riihessä puitu vilja nytkin meiltäkin vielä moni ihminen kävi niitä niitä riihessä puituja jauhoja aina ottamassa pyytämässä nämä nyt ken siellä muualla maailmassa elää tuolla näet niin ne aina maistikseen jotta eräänkin kerran joku emäntä tuossa söi niin sanoi hän tahtoisi tätä leipää vähän mukaankin jotta kun tämä tuntuu niin riihelle niin minä sanoin sitähän saa menneeseen kesään asti puitiin mekin vielä tuolla vaan nyt ei ei enää menneenä kesänä nyt sitten puitiin koneella tällä naapurilla on kaikki komennot itsellään niin se käy täällä meillä aina tekemässä töitä ja käyhän se - tuonne Korkeaankankaaseen asti kaikki paikat kävelee ja nämä - naapuripaikatkin jos kenellä ei ole itsellään vain koneita vaan jos kenellä on itsellään niin eihän ne sitten tahdo semmoista sitä oli
no kuulkaa silloin silloin vallan sirpillä sitten niitettiin
ihan käsin käsillä käsillä vain ne sirpillä leikattiin käteen otettiin sirpin - siitä koukerosta vilja ja se leikattiin iän kai kyllä minäkin muistan kun noissa neljässä viidessä talossa käytiin leikkaamassa yöllä aina pois tultiin kun penskat alkoi olla jo vähän vauraampia niin niiden piti täällä pihassa navetta niin rukiit leikattiin käsillä - ohrat kaurat kaikki mitä oli viljaa niin ne ihan käsin tehtiin olipa kenellä enemmän tai vähemmän ja päivällä sitä hamuttiin ja olihan niitä silloin vaan nyt kun ne kaikki on mikä missäkin vanhainkodeissa ja vaikka missä nyt ei ole ei mitään joutavaa ihmistä minäkin tahtoisin aina jonkun joutavan vaikka tähän aina niin ei mistään saa mitään kaikilla on oma omat kiireensä
no oli oliko se leikkuutyö raskasta työtä
no eihän se mitään niin eri raskasta ollut vaan kenellä on huonot sivut niin - niitä kävi niiltä kävi sivuja pakottamaan niin vaan mekin näet aina isot ilmattomat pellot - ensimmältä kun näitä ei ollut tässä - tämä kai metsänä kunne ruvettiin ja raivaamaan ja alkoi penskat joutua avuksi niin ne se oli ihan vakituinen se kylällä leikkuu eräänäkin talvena mikä kolmattakymmentä hehtoa piti näet leikkuulla piti ottaa jyvät elot syötäviksi talveksi syksyllä niin se oli ensin rukiit leikattava sitten touot ja juostava tuolla ihan Potoskassa asti vielä erään kerran kaksi pentua rupesi hukkumaan niin rupesivat hukkumaan isä aina lähti juoksemaan aamukahvin juotuaan jalan jo varhain sinne leikkuuksille taloihin ja minä niin sitten lähdin veneellä penskojen kanssa menemään ja kunhan pentu hurahti näet veneen laitaan ja vene meni tuonne se jäi veneen laitaan riippumaan ja minulla semmoinen hätä minä - lähättäydyn itse menemään järveen no kun on näet niin julman syvä tämä järvi jotta kun kerran lähdet rannalta niin silloin ei enää pohjaan jalat yllä niin ja se penska parka meni ja minä kävin huutamaan rannalla niin kun minä sitten vanhin tyttö näet mikä on niin se lähti sitä venettä taas kiinni ottamaan ja se hepäsi se jäädä sinne ja sain toki sen tytön sitten käsipuoliskosta pois ja itse menin ja kun nousin maalle niin en yhtään kun oikein vesi näet tuota no kun oli vaatteet päällä niin minä en tolkunnut mitään muuta kuin lähättäydyn sinne järveen menemään niin ei kun ne vaatteet otti kiinni veden pinnassa niin se kävi tuolla tavalla lekuttamaan minua ja minä sitten kuitenkin pääsin maalle ja sen tytön sain käsistä kiinni vaan se poika riippui veneen laidassa vaan ja minä sitten kävin huutamaan hyvin kalamiehille tuonne vaan sitten se poika millä ihmeen tavalla hän jos tuuli oli se poika olisi hukkunut ja tyttökin vaan kun oli hyvin tyyni niin poika näet miten ihmeen tavalla hän lie kuitenkin sitten näet jalat viilsi vedessä niin päässyt veneeseen ja enkä minäkään tolkunnut ensimmältä jotta onkivapoja tai mitä pitkiä puita ottaa rannalta jotta viskataan niitä sinne veneen kokkaan päin ja - apumiehet - kääntyi väliltä pois kun pojan saimme sitten rantaan ei toki hukkunut yhtään penskaa yhdeksästä penskasta vaikka on tämä järvi semmoinen jotta kun kerran rannalta lähtee niin ala uida ei ole kaalaamista mitään ainakaan pienemmällä ihmisellä ken on iso ihminen ja muuta niin vaikka vielä on Heinäjärvi nimeltään
mutta ei siellä paljon heinää näy
ei näy mitään heinää tuolla järven päässä viho viimeisessä pohjukassa siellä pikkuisen semmoisia häikäleitä on kesällä sitten niin viisikymmentäseitsemän metriä tuo naapuri - ensimmäinen isäntä oli mitannut tuolla niin oli syvyyttä ollut hän löytänyt nehän pilkoillaan oli koetellut tuosta saaren päästä tuonne tuota taloja kohti mikä on tuolla tuo joka oraspelto näkyy niin - sillä välillä hän kokeili jotta mitenpä syvää on niin sanoi sanoi viisikymmentäseitsemän metriä hän löysi niin vettä
onko tähän järveen teidän aikana hukkunut kukaan
ei kukaan ei kukaan ei ole kuultu ketään - talvella kuoli minun muistin aikaan yksi nainen poikineen vaan nekin hukkui tuohon - ei kun - kuolivat tuohon Kantoluotoon oli monta kertaa tämän järven ympäri kiertäneet eikä löytäneet kortteeriinsa mistään eikä osanneet mihinkään taloihin - tuonne yhden talon pelloille oli kävelleet taaranneet ja ei osanneet taloon mennä kun oli purkuyö ja sitten tuohon Kantoluotoon oli tulleet yöllä ja siihen kyykistyvät kumpainenkin äiti poikineen siitä huomisena päivänä raadot oli löydetty kyllä minä muistan sen olin minä toki siinä likellä kymmentä vuotta kun tuota no en minä ihan vielä ollut kun sitä - ihmeenä pidettiin
he kylmään kuolivat
kylmään kuoli ja purku näet kun oli vaikka ikänsä tässä tällä järvellä on tuolta Korkeastakankaasta kun tullaan niin oli selkätie ihan viehkotettu tie vaan miten lie siltä tieltä näet hairahtuneet pimeällä yöllä se emäntä meni poikineen sisarensa kuuliaisiin tuonne Tervassalon laitaan ja sieltä tullessa eksyi jäällä ja jäälle kuoli eikä olisi ollut kun tuossa koulun luona oli heidän kortteerinsa mikä on tuo koulutalo tuossa ihan nyt näkyy tähän niin siinä oli heidän no se ei osannut kotiin kun purku oli ja muu ei järveen nähden sulan veden aikaan sitä minä en ole kuullut ensinkään yksi onkimies sanoi käyneensä itsekin haastoi sanoi hän ongelta puntaa kun rupesi nostamaan niin se puntanuora katkesi ja hän kun sinne veteen meni sanoi kymmenen sylen päässä kolme kertaa hän kävi vaan pois vaan pääsi kuitenkin niin itse ihan haastoi tuolla Potoskan koulun luona vai missä hän näet siellä vaan se jo kuoli se mies ja pitkä mies se olikin vaan tuota ongella ollessaan kun näet - veneellä kun yksi mies ongittaa niin siihen näet pannaan veneen kokkaan nuora ja siihen iso kivi jotta se ei se vene lähde niin menemään minnekään sitä puntaa kun rupesi nostamaan niin se katkesi ja se putosi järveen mieskin mm lehmätkin kun lypsettiin ennen niin maidot pantiin pyttyihin ja minkä mihinkin semmoisiin astioihin piimä meni niistä sitten se kerma kerättiin se kirnuttiin ja vaan sitten jo alkoi näitä meijereitä vähän yksityiset tuo Kankkunen entinen mikä oli semmoinen niin se niiden meijereitä näet sientähän sitä kerättiin näet niin ennenkin jotta se oli metsästä kaikenlaista niitä isot tiinut pantiin talveksi ei me - ei me kerätty eikä me vähän me otettiin vaan toisissa paikoin näet kun oli missä enemmän rahvasta niin sitä sientä ihan näet kahden kolmen korvon tiinut pantiin talveksi täyteen voi voi metsästä kaikki ei pihamarjoja ollut siihen aikaan vielä ei mitään missään monessakaan talossa tuolla nyt - mitkä jo oli vähän semmoiset jotta - mm ja sientä ja puolamarjaa sitten näet lajuttiin syksyt sen verran silloin joutavampana aikana kun alkoi jo työnteko vähän ja olla joutavampaa jotta ei ennen ollut niin kiirettä niin sitten ihan joukoittain ei kun metsään kuka marjaa kuka sientä keräämään ne sitten puhdisteltiin sienetkin ja keitettiin vähän ja pantiin tiinuun talveksi semmoisia oli ne talvisärpimet niin ja joku elukka sitten aina talossa tapettiin lehmä tai muu semmoinen ja sikoja olihan se nyt joku aina niitä vain ja ja marjaa marjaa paljon kerättiin siihen aikaan oli ennempänä niin julmasti marjaa näet niin jotta ei ihme tukkunaan tuo kun näet sitä kaskea poltettiin niin ne sitten ne - verekset ahot ne kasvoi hyvin kun joutuivat ahoksi ja sai viljat pidetyn kaksi kolme viljaa näet pidettiin ensin ruis siinä kaskimaassa sitten kaura ei sitä enää sitten muuta pidettykään ja sitten ne kun joutui ahoksi niin ne näet marjaa kasvoi niin jotta se oli ihan niin kuin mikähän se - marjavuosi ja onhan nämä nytkin aina ollut täällä nämä niitä niin isot tiinut kerättiin talveksi sitten niin niin näet että ihme ei kun marjamämmiä tehtiin ja hilloa ja vaikka mitä semmoista ruokaa vain marjasta
poimittiinko muuta marjaa kuin puolamarjaa
ei kun minkä mustikkaa ei muuta mustikoita jos missä paikoin oli niin sitten puolaa puolaa kerättiin paljon niitä oli ihan ylivuotisiksi mm lammasta pidettiin näet paljon sitten oli lammasta isot karjat meidänkin tuolla saaressa oli aina kolmattakymmentä lammasta ja - muualla kaikissa sitten ne näet kerittiin ja niistä sitten lankaa ruvettiin tekemään ja ken kerkisi tehdä niin ne tekivät ihan myytäviksikin asti sitä kinnasta ja lapasta ja sukkaa ja ne sitten möi niistä ne kun ei tuota niin ja oma tarvis paljolleen ja pidettiin lammasta vaan nyt nykyään kun sudet syö näet niin kaikkia täälläkin meidän puolella tuostakin meidän saaresta tuonnoisena syksynä söivät kolmetoista lammasta ja minkälainen syvän lahti on jäljellä välillä jotta ei olisi luullut jotta sinne vaan ei tiedettykään tuolta puolen saaren onhan siellä näet ja sitten niin julman syvä kun on siellä vaan susi meni ja ui ja kolmetoista lammasta söivät ei kuin kaksi jäi no ei niistä maksettu ei kerralla mitään penniäkään niin niin kun nyt näinä vuosina on näet maksettu nyt sitä taitaa tulla viisi vuotta tänä syksynä kun sieltä söivät lampaat näkihän sen jokainen vietiin olihan ne vieneet niitä raatoja siellä oli vieraita lampaineen niitä oli -- nimismiehelle näet jotta rupeaisiko mitä korvaamaan ja niin nyt korvataan nuo ne noista näet tuolta rannalta päin uivat näet ja eikä olisi tiedetty olisi vielä voinut minäkin niin kaksi lammasta mennä niin yksi onkimies toi sanan jotta tuolla järven rannalla on kuollut lammas vaan sekään ei katsellut muuta kuin vain yhden ison lampaan sanoi hirmuisen iso on se lammas ja ei muuta kuin sitten näet tuota katselemaan annettiin niille elukoiden -- omistajille sana ja me meidänkin itse niin menivät niin sieltä ne löytyi kai ne kolmetoista raatoa ka niin ja kaksi lammasta jäi meille yksi jäi ja tuonne toiseen taloon jäi yksi
no täällä niitä susia vielä liikkuu
on on on joka kesä niin tekivät sinä kesänä paljon pahaa niin söivät hevosiakin monta ja vaikka mitä tappoivat ja monesta - en muista neljättäsataa lammasta vai miten he sinä kesänä söi tästä Kiteen pitäjästä tämä on näet iso pitäjä kolmas koko - näissä seutuvin Ilomantsi ja tuo Liperi ja tämä Kitee Kitee tämäkö hän on toisella vai kolmannella sijalla nämä kolme pitäjää ovat isot kaiken suurimmat mitä on noita näin tässä Suomen sisällä tuolla edempänä voihan niitä olla isompiakin pitäjiä vaan nämä mitä näissä seutuvin tiedetään niin nämä on Ilomantsi ja tämä Kiteen pitäjä ja - Liperi nämä on suurimmat niin ja tästä kunhan näet kolmattasataa vai miten monta lammasta hän - söikö susi sinä - eihän se nyt yksi susi ka olihan niitä enemmähän niitä on ollut tietysti niin
oliko niitä susia silloin vanhaan aikaan
ei me kuultu ei lehdilläkin oli jotta kun niitä nyt ilmestyi jotta ne muka nyt sen ison sodan jälkeen tulivat sieltä rajan takaa ei minä siihen aikaan ei tiedetty kun minä olin ihan näihin asti näihin vuosiin tähän puolikymmentä vuotta niin ei kuultukaan ehkiedes mitään koko susista niin ja nyt niitä on näet ihan joka kesä niin jotta ei sen tähden ne - ihmiset hävitti lampaat nyt hyvin vähiin ei täällä nyt ole näissä paikoilla lampaita paljon missään niin kun ne ei ruvennut säilymään ensinkään
no onko onko se susi muuta syönyt kuin lampaita
söihän se - lehmiä ja hiehoja ja kaksi hevosta ihan näistäkin seutuvin keneltä hän toisen söi ja tuosta vähän pari kolme kilometriä meiltä tuonne se nyt on jokseenkin vauras talokin ja onhan vanhahan se on nyt tainnut olla se hevonenkin siihenkin tarttuvat kiinni oli tarttuneet ja aamusilla mentiin hevosta metsästä hakemaan niin ei kun suolet löydettiin vain ja niin
no kyllä niitä susia jahdattu on täällä
niin jalat oli ja - muutakin lihaa vielä vaan kuitenkin jotta suoletkin oli jo ulos tullut kun näet tottahan niitä on silloin useampi ollut eihän se nyt yksi susi kerkiä ja jaksa niin paljoa niin
no onko niitä susia koetettu tappaa täällä
tappavat tappavat vaikka millä komennolla raudoilla ja vaikka millä semmoisilla niin ne on aina lehdellä on sitä talvella ne niitä parhaastaan sitten tappavat kun tuota jäljistä näkee löytää jäljet löytää niin sitten hyvin jahtaavat paljon ne on niitä tappanut ne aina kuvaksi pannaan lehdelle jotta minkälaiset miehet ja minkälaisen elukan on saaneet se koettelevat vielä seisaallaan sitä pitää siinä - kuvassa lehdellä näet niin
no he sanovat että ne tuolta rajan takaa tulevat
rajan niin niin on kun nyt näet välillä ei ei ennen se meidän minä missä minä palveluksessa olin se isäntä se haastoi jotta kun niitä oli siihen aikaan ollut hyvin niin ne oli ollut niin rohkeita jotta talvella tulivat pihoihin näet sitten ja - noita niin kuin heikompia puoskapuolia niitä hätistelivät ja pelottelivat ja eräänkin talon riihen kautta vai mistä ne kun oli näet - ovet auki niin se isäntä haastoi niin menivät korsuun kun korsussa pidettiin koira ja niitä koiria syömään ja niinhän ne oli saanut ne tappaakin se isäntä ihmeenä haastoi sitten kun niin julma mökä kuului kun näet koira huusi ja sudet repi ja oli niitä silloin ennempänä ollut se se isäntä jo nuorenahan se nyt on niitä vaan nyt tällä ajalla tähän kuuteenkymmeneen niin pois päin viiteenkymmeneen vuoteen niitä ei päten kuullut minkä minä en kuullut en mitään vaan nyt nyt näet on ollut ihan tässä puolenkymmenen vuoden aikana enemmänkin ihan enemmän kuin äijä vaan paljonhan noista korvaavat korvaavat nyt täällä ne vahingot näet aina niin valtiohan se nyt voi korvata ne en minä - vaan ei silloin kun tuonne meidän saareen söivät ne kolmetoista lammasta ei niistä korvanneet vielä silloin mitään mm
pelättiinkö silloin vanhaan aikaan sutta
pelättiinkö no en minä tiedä mitä lie - onhan ne voinut pelätä kun ne ei ole hirvennyt yön seutuna paljon pihalle mennä kun ne on pihoihin hyvin telläytyneet niin se isäntä haastoi se oli se vanha se isäntä näet niin sanoi ne pihoihin tulivat vokelehtimaan ja - etsimään koiria ja mitä elukoita näet pihasta löytävät ja sen semmoisia jos mitä on elukoiden noita - tapettuja jätteitä tai mitä niin niin vaan silloin eihän niitä ollut ole tainnut hyvin olla niitä pyssymiehiäkään ne on tainnut saada kävellä vain kunhan he niin
olikos silloin vanhaan aikaan paljon pyssymiehiä metsämiehiä
eihän niitä toki lie ollut päten ensinkään nyt niitä on toki paremmin ka vaikka minkälaisia - noita aseita joilla ne niitä - tappavat
onko ne täällä päin miehet vanhaan aikaan tuota metsäriistaa pyytäneet
pyysiväthän ne ne sitä lintua ja jänistä ja millä semmoisilla rihmasilla lie pyytäneet ne pyysivät ja jänislankoja laitettiin se oli jänis - paistia porissut ihan aina niin tässä eräänä aikana kun olikin nyt niin niin julmasti jänistä näet jotta ne meiltäkin söivät tuosta sutkasivat omenapuutkin talvella pois piti hakata ja mennä ja ne oli ihan ihan kahdessa kohti koko pitäjässä oli semmoisia - omenapuita kuin meillä oli mutta pois ei ole kuin kannot jäljellä jänikset söi kuoret kaikki talvella näet kun oli niin julmasti luntakin kaikki peittyi ihan niin paljon isommat puut oli kun tuo ja niissä oli sitten näet kun halkaisi omenan niin vesi tippui sisästä ne oli ihan niitä ensimmäisen luokan omenoita niin niitä olisi ostettu vaikka mihin vaan ne meni jäniksien tähden niin kaikki kuoret jäkersivät näet niistä omenapuista pois kun ei ollut koiraa eikä mitään joka olisi vähääkään näet vähän hätistellyt eikä - eikä arvannut vahtia yöllä ikkunasta olisihan se jänishän on arka elukka se olisi mennyt näet pakoon vain semmoisia oli
no - kuulkaa jos me tuosta kalastuksesta puhumme
no niin no siitä puhutaan
että miten miten täällä silloin vanhaan aikaan kalastettiin
- nuotalla ja verkolla ei kun verkolla ja - nuotat oli sitten näet tuota tässä järvessäkin ne on ihan vanhaan aikaan on tässäkin ollut nuottaa vaan tämä kun on hyvin hakoilikas ja kivikko siellä meren pohjassa tuolla kuului olevan näet kun hyviä taloja semmoisia kiviä vaan muulla tällä - tavallisella verkolla niin kun on nuo verkot ja niin niillä pyytää julman kovasti tästä pyydetään kalaa ne on näet siikaakin niin isoa kolmin kiloin jo kuului siika painavan lehdelleni oli pantu tämän järven siioista jotta vaan ei ollut vain nimeä kuka sai kolmekiloisen siian vaan komeaa kalaa ja hyvää tässä järvessä verkolla ja nuotalla tuolla tuolta muista niin kun tuo Kiteenjärvi tuolla iso siellä soudeltiin ympäri järven jo sai monta kertaa käydä ihan Kytänsalmella asti minunkin soutaa kodissa ollessa kun isällä oli näet nuotta se piti nuotan ihan eikös tuo lie pitänyt ihan pentuudestaan asti ja sinne kauden kun ne nyt se nuotanveto kiellettiin ihan jären pois näistä kaikista järvistä sitä sai soutaa lykätä ympäri Kiteenjärveä ja sai kalaakin sitten aina olla yksi hevonen oli - kulkemassa kaupan päällä
siikako se oli se arvokkain kala
siikako en minä tiedä siikahan se nyt tässä järvessä voi olla ja onhan tässä haukiakin kolmetoista kiloisia haukiakin saadaan aina vain ne se on sitten se siimapyytö semmoinen jotta siimaan pannaan selkäsiimaan koukkuja ja se lasketaan järveen näet - molemmin päin kupit ja sitten tai vaikka kuka panee rantapuuhun kiinni ja sitten toiseen päähän kupin mekin saatiin jo yhden kerran näet kahdeksankiloinen hauki vaan se oli semmoinen kokkapyytö vain pantiin keppiin naru johon pantiin kivi jotta se ei lähde se mihinkään menemään ja sitten toinen naru johon näet pantiin sitten se kala syötiksi ja toinen kala meni syömään ja kahdeksankilon hauki ja neljän ja viiden kilon haukia niitä tuli paljonkin vaan näitä näitä sitä suurta ei saatu kuin se yksi ja se kokka oli vielä sen pojan kokkanimikko johon joka sodassa kaatui
no siellä naiset oli sitten siellä kun verkolla pyydettiin
ja sitten verkolla verkkoon näet näin ikään kutuaikaan sitä meni ihan ihan täpösen täyteen särkiä ja mertaa rihmasta kudottiin niistä kotirihmoista mertoja tehtiin näet joka paikassa ne pantiin järveen niihin meni ahvenet kutuaikaan ahventa ne oli ihan ihan puolillaan ne kalat - merrat aina niin ei särki niin käy mertaan muuten kuin pitäisi tehdä semmoinen havuturo panna havuja - merran päälle ja sinne niin sitten menee särjet vaan ahvenet menee ilman mitään turoja sitä mertaa pidettiin ja verkkoa minun muistini aikaan tämä minkä me nyt tässä - neljäkymmentäseitsemän vuotta on täällä oltu niin ei ole nuottaa ollut kenelläkään muuta kuin verkolla pyydetään kymmenkunnan venettä on aina yhä soutamassa tuolla - illoin aamuin no kaikki näet nämä järvenrantalaiset pyytävät kalaa niin jotta pyytöä pitää tehdä nyt kun näet on tätä katiskapeliä ja on vaikka mitä se on hyvin se katiska hyvä pyytö se ei yhteen kesään mene hyvin lopuksikaan niin
onkos se katiska semmoinen uuden ajan
niin eikö te ole nähnyt
semmoinen rautalangasta
niin rautalangasta ja ne on vielä vakituiset mestarit eihän sitä kaikki teekään itse ne on semmoisia mestarimiehiä vain jotka tekevät olihan meillä paljon tässä katiskoita aina oli kuusi ja seitsemän katiskaa vaan kun järveen yhden yön kaksi olivat niin ne hävisi tuuliko lie vienyt vai mikä lie vienyt
miten ne merrat tehtiin
no semmoinen ympyräinen pömpelö tehtiin tai kuka teki semmoisen - tasapohjankin merran jotta siihenkin - tasapohjaan näet neljä vai viisi häntä pantiin sitä ruodepuuta ja sitten alus tehtiin matala vaan ympyräiset merrat niin minä nyt en näet oikein osaa selittää se - toinen pää pantiin ihan umpeen ja ne keppeihin päät siihen pantiin kuusi vai seitsemän häntä pantiin semmoista pajurisua suoraa ja sitten tänne ulkopäähän mistä kala meni siihen iso vanne ja sitten nielut kuka teki yksi nieluisen kuka kaksi nieluisen pyydön ja sinne meni kalat ja sieltä niitä sai näet pois ne oli ympyräisiä tai sitten semmoinen mahamerta sitä sanottiin mahamerraksi joka oli tasainen pohja-alus niin se tuota oli - näin ikään tasainen se ja sitten näin lähti kiertämään näet se se meni pohjaan hyvästi ja ja hyvästihän se pysyi sekin ympyräinenkin merta siellä pohjassa kun pantiin vielä kivet näet jotta sitä ei tuuli päässyt - kuljettelemaan näet mihinkään se vaikka mihin niin niin kuin katiskaankin niin no katiskaan ei kivi tarvitse se on näet rautalangasta niin siihen ei vaan mertaan ja rysään ja niihin niin kun rysä tehtiin näet jotta niin pitkä jotta tästä tuonne ovelle ja vanteilla sekin - ympäriinsä vanteet ja sen päälle sitten se verkko vedettiin ja sitten toisesta päästä pantiin nielu menemään sinne sisään ja sinne päähän mikä umpinaiseksi pantiin niin sinne sitten se pantiin se nielurihmat kiinni niin ja sitten kupeeseen tehtiin semmoinen joka josta sitten kala pudotettiin näet pois se kala aukaistiin siltä kohdalta kuvetta josta hevättiin ottaa niin se niin merrasta kuin tuostakin niin kuin katiskastakin katiskassa on - ylhäällä semmoinen kolo -- heitetään joka aukaistaan sitten rautalangalla nidotaan vain ja siitä pudotetaan kalat pois ja samoiten oli merta ja se rysä